Niŋ i ye maadimiŋo soto, folonto ntelu niŋ n baramata, n ka alikooloo pasiko siisee i ka alikooloo ke a kaŋ baake aniŋ pomaatoo a maŋ tara jee niŋ dindiŋo baramata rek n se alikooloo ki jee n ŋa kotondoo taa n ŋa pomaatoo taa n ŋa a fita, bari saayiŋ niŋ miŋ baramata, n ka seloo le taa n ŋa a ki jee, n ŋa a fita, n ŋa a netuwaayee kontondoo la a ye baŋ.